شف في السن هذا لازم الواحد ينتبه على موضوع الطعام بالذات. السكريات هذي والنشويات يعني حاول تنقص من السكر. اولا الشاهي والقهوة لا تعمل لا تضيف له له سكر. وبعدبن العيش قلل من العيش وركز على الخضار والفواكه. والفواكه قليل يعني، لا تاكل كثير تمورواشيا. والخضار زينة والسلطات هذي مهمة.